Amamfrafo binom pɛ dɛ wotu hɛn do sa na mepɛ dɛ midzi hͻn do nkonyim a, odzi kan mebɛyɛ moho dɛ amamfrafo no bi pɛpɛɛpɛ. Sɛ ntwema mpo na ͻwͻ dɛ medze ka moho anaa biribi soronko na ͻwͻ dɛ medze seisei moho mehyehyɛ moho ma meyɛ dɛ amamfrafo no a, mebɛyɛ dɛm amma woennhu me dɛ mennka hͻn ho dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a mobotum etu ahyɛ hͻn do na medzi hͻn do nkonyim.